ما أعتقد إن الآلات راح تملك مشاعر مثل الإنسان في يوم من الأيام لأن المشاعر مرتبطة بالتجارب الحياتية والوعي الذاتي والآلات تتبع برمجتها بس. ممكن تتفاعل بطريقة تحاكي المشاعر لكن ما راح تحس بالشعور الحقيقي الإنسان كائن معقد فيه أحاسيس وعواطف نابعة من التجارب والذكريات وهذا يصعب على الآلات تحقيقة.